Zare agny Sina dreky é zare tegna miasa mafy é tegna miasa zareo tegna miasa zay tegna miasa avakeo zareo ma- mianatra mafy ko zaza akagny tsy maintsy tafita satry zare tegna mianatra mafy amign'ny fianarana ary ana koa kamokamo ana akagny ana miasa kamokamo tegna voasika voaroaka voasazy.